Weam patou tuanta- weam patou tuanta tanu tou, tuama wase wewene, sinani an ne opo empuk sinani ane tuari merior weam patou tuanta, sasea minou pusano se mine pa ara nom weam patou tuan, patou tora nea teaken seku mawengo, ngenang taan teturu oposan ne tua tea pelang koyen, sapam pasiwo- siwon engke wangunan weam patou tuan, paki kitan, sapan teturu neh tua ka pa seri merior, banti teturu netua sata lumenge memuri tea mo penolian sapa sini wota engka selokan engkapa diwangun pelelonta tanutou ka pa, sepa tuari wo se ka ampit melelo lane. Weam patou tuanta ta mengebui pungu pian, di wangun pelo on, posan ne tua tea pelang koyen, keang todong kata mena mualimo sang awu, ta sumiweng ke wangunan eng sapa emepa aren kepa aren weam patou tuanta tanutou, mbayan itu mina mowali ke wangunan wongkale osan weam patou tuan, sih sidi paar ta pele lilala nepatu ari ka pa seka ampit- ka pa se ka ampit waki wa akat meneitu menen do teaken, ita wangun sapan sini wo, sei sidi me pa a pa ar empatou tuanta kambayang pasi wonta le os uwangun tua naken keang todong kata sanga awu mo takum we- weasi opo empung ma piara imina lareng kuatan. Ta wean nami engkamang, ta wean nami selelioang se oki, mayan nitu mina moali engke wangunan weam patou tuan osea turu- turu unta se oki kayou memitea se puyun engke wangunan tea paliuw- liuwrn pate turu wea se oki ta ka pa se puyun kayou memitea ken, tatume rume kase wangko wiasi opo empung, kambaya nitu iwareng tatele waya fangun oleos nyana mina moali posan nema para, kean todong weam posan sinang kongan nuwu, emputum wiang sinaruta, putum. Hetu pete totorong kume, maringe emputunti in enterang. he tunewu reidem, nitu panggenge wia se patuari unikei huo embayata, mbaya nitu namo wali patotora netua, to tolan wea simat piara wangun olios namoali, weam patou tuanta tea pelangkoyen, mbayan nitu, kaitulang koyen ta <hesitation> ma muali sapang em patou tuanta, tarimakase laker.